أعتقد إنه كلياتنا عنا قوى خارقة بس بمفهوم مختلف عن القصص الخرافية وقصص الأبطال الخارقين، كل واحد فينا عنده ال-القوة الخاصة فيه، اللي يقدر بها يساعد مو شرط إنه يكون بيطير ،مو شرط إنه يكون عنده قدرة عالإختفاء، لكن كلياتنا عنا قدرات.